الويكاند تاعي أو ما يسمى بي عطلة نهاية الأسبوع، أنا نفضل النهار الأول نعقبو راحة، نوم، راحة تامة، ماذا بيا ما نقضي حتى صالحة، ما نتحركش منشتيش نتحرك نهار الأول في الأسبوع. ونهار الثاني هو تاع نهار <hesitation> قضاء الحوائج، اما عدي ن-نريباري ولا نبريكولي ولا نروح نحوس مع صحابي.